Kala mi waadata to mi fini be fajjira. To mi fini be fajjira se mi waada brusi se mi waada du'a, se mi fudda kuugal saare. Mi voowa, se mi fudda to mi timmini kuuga saare komay laabi komay laabi se mi fudda defugo se mi nyama se mi yiiwa.